இந்திய உணவு வகைகள் நம்பமுடியாத அளவிற்கு வேறுபட்டது, பரந்த அளவிலான சுவைகள், மசாலாப் பொருட்கள் மற்றும் பிராந்திய சிறப்புகள். இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து விரும்பப்படும் சில பாரம்பரிய உணவுகள் இங்கே: வட இந்திய உணவுகள் பட்டர் சிக்கன் முர்க் மக்கானி வெண்ணெய், கிரீம் மற்றும் மசாலாப் பொருட்களால் செய்யப்பட்ட கிரீமி, பணக்கார கோழி கறி. ரோகன் ஜோஷ்: தயிர் மற்றும் ஏலக்காய் மற்றும் கிராம்பு போன்ற மசாலாப் பொருட்களுடன் சமைக்கப்படும் காஷ்மீரில் இருந்து ஒரு மணம் கொண்ட ஆட்டுக்குட்டி கறி. சோலே பாதுரே மசாலா கொண்ட கொண்டைக்கடலை கறி ஆழமாக வறுத்த ரொட்டியுடன் பத்தூர் பரிமாறப்படுகிறது. தால் மக்கானி கிரீம் மற்றும் வெண்ணெய் சேர்த்து மெதுவாக சமைத்த கருப்பு பருப்பு உணவு. பராத்தா உருளைக்கிழங்கு, பனீர் அல்லது பிற நிரப்புகளுடன் பெரும்பாலும் அடைக்கப்பட்ட, வெண்ணெய் போன்ற பிளாட்பிரெட். தென்னிந்திய உணவுகள் தோசை: ஒரு மிருதுவான சாதம் மற்றும் பருப்பு க்ரேப், பெரும்பாலும் சாம்பார் மற்றும் தேங்காய் சட்னியுடன் பரிமாறப்படுகிறது.